समुद्री जीवन की दुनिया बेहद विविध और विशाल होत है। समुद्र में बहुत प्रकार के जानवर पाए जात है। जिनमें से कुछ मछलिया होती है। और मछलियाँ के अंतर्गत ये सब आत है। शार्क डॉल्फिन मछली टूना क्लाउनफिश सार्डफिश स्टिंग्रे फुगुफिश आदि मछली की कैटिगरी मा आती है। और ईमे सरिसृपौ पाए जात है। समुद्री कछुआ समुद्री साँप आदि सरिसृप में आत है। समुद्र के अंदर स्थंडारी पाए जात है। डॉल्फिन व्हेल समुद्री ऊदबिलाव बालरस शील आदि स्थंडारी होत है। समुद्र के अंदर पाए जान वाले कुछ और जीवन के नाम समुद्री घोड़ा समुद्री अर्चिन स्टारफिश समुद्री ककड़ी ईके अंदर कुछ विशेष जीव पाए जात है। समुद्री ड्रैगन लायनफिश बैराकुडा मोरयल और ईल मछली जउ एक झटका देन वाली मछली होत है।